Arannde kaa fuu mi iidinan mi ƴeewa, yalla so ɗum moto maa so ɗum mobel ana yaha ana immoo. So tawaama ana immoo mi ƴeewa yalla motere muuɗum ana moƴƴi. So tawaama ana moƴƴi. Mi lanndoo ɗereeji tawetee ɗi ana mbaala kan mi heɓa mi gollira moto oo maa mobel ngel.